تعلم اللغات بيكون أربع مهارات قراية كتابة إستماع محادثة ،لازم يشتغل عالأربع مهارات ، لو أنه اشتغل عليها بي بيقدر يعرف وين نقاط القوة ونقاط الضعف ، ممكن يكون جيد بالاستماع سيء بالقراية ما فى محادثة ،بس يحدد نقطة الضعف تبعه بيكون فيه انهو يعالجها، لكن ما يحكي أنا ما بقدر امارسها عموماً وخلاص.